Ndyuaa na jâ mꞌaaⁿyâ joꞌ jeeⁿ jmeiⁿꞌ na jndyeti tiempo na jmeiⁿꞌ sa̱a̱ mati waa cwii tiempo na machꞌeenaꞌ na teiⁿ naquiiꞌ ntaaⁿya chaꞌ na chiꞌ noviembre, diciembre, enero nmeiⁿꞌ ncuee na teiⁿ machꞌeenaꞌ sa̱a̱ mati ncuee na cwiwaꞌ chaꞌ na chiꞌ mayoꞌ, juniomꞌ, julioꞌ, agosto, septiembre nmeiⁿꞌ na naquiiꞌ na cwiwaꞌ tsjoom na jâ mꞌaaⁿyâ nmeiⁿꞌ tiempo na jâ chiuuwaa na mꞌaaⁿyâ ntyja na yuu na cwicꞌa̱a̱ⁿyâ cantyja na jmeiⁿꞌ yuu na mꞌaaⁿyâ ee na mꞌaaⁿyâ ndyooꞌ yuu na waa ndaaluee joꞌ na machꞌeenaꞌ na jeeⁿ jmeiⁿꞌ tsjoomyâ.